Jata’a iniri, jata’againiri kuatiuri este kakari kuu aceite chii luuni chu’uri te kuu nteyun kasari jii kachu’unturi, kachunturi kasa’aturi jii ntuchii jii naun teiyu luli kasari jenai sua nu nu kíví kaasa’aturi jii rruu chii jataitu iniri kuatiuturi aeiiteun vina chii mani mana yua kajatiuri aasi tua kajatiun xaari xa’a, ku xa’a tua kajatiuri yua vina.